Ku nguina xa'a no yo ya'á. a kueni xa kuni no yo'ó ya'á, xatinakuiti yó cuaresma, kueni ani kueni kaninró xhi no nro ya'á, nadanri nió tu nreyo, junio, julio naxhino davii ni julio agosto septiembre yuku tiempo davii uj. <hesitation>